Naquiiꞌ tsjoom yuu na macꞌa̱ⁿya na jndyetindiiꞌ xocantꞌiaꞌ cwii tsꞌaⁿ nquiisꞌa na matseiñꞌoomꞌñe nantquie majoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na ja jeꞌ ticweeꞌcheⁿ na jndye nantquie na ntyjiaya chiuuwaa na nluiinaꞌ sa̱a̱ waa cwii nantquie na jeeⁿ caꞌnaⁿ ntyjiya quia na quicwaꞌa juunaꞌ ticweeꞌ jndeiꞌnaꞌ na nleiñꞌoomꞌ juunaꞌ sa̱a̱ quia na tiljeii tsꞌaⁿ chiuuwaa nluiinaꞌ mandyo xocwjiꞌnaꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na a ñecatseiꞌnaⁿya chiuuwaa na nluii chquiaa ꞌndyee quilꞌuuyâ chquiaa na nntyjo nda̱ nnomnaꞌ nntyjo ndaatsꞌa ndoꞌ quiawaa quitioo nnꞌaⁿ caxo chaꞌ na macaꞌnaⁿ chquiaawaa nntsꞌaanaꞌ luaꞌ cwii nantquie na ja xjeⁿ na cachjoondyo̱cheⁿ macañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿya na tsondyo̱ ñesꞌaⁿ juunaꞌ na ñetcwaaꞌâ mayuuꞌcheⁿ quia na nncjaañjoomꞌ ndaatsꞌa na nncjaljo nnom juunaꞌ ndoꞌ cwanti ncheⁿ na nncaljo quia na nncjuꞌnaꞌ jndye na cwineiiⁿnaꞌ mayuuꞌcheⁿ na cachi ndoꞌ majoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ jeꞌ na cwii xuee xeⁿ na nlcaⁿnaꞌ matseitiuya na nntseiꞌnaⁿya chiuuwaa na nluii juu nantquiewaa juunaꞌ tseixmaⁿnaꞌ cwii nantquie cwicwaaꞌjâ nnꞌaⁿncue ñomndaa ee jndye joo cwilalꞌuenaꞌ naquiiꞌ ndyuaa sndaaꞌ. Quiawaa na mano̱ⁿya ntꞌomcheⁿ njoom mati mantꞌiaya na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ chquiaaꞌndyee sa̱a̱ tjachuiiꞌ chiuuwaa cwilañꞌoomꞌndyena juunaꞌ tjachuiiꞌ ꞌnaⁿ na cwitioona nnomnaꞌ ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ hasta nda̱ macwitioona seiꞌ jnda̱ mañꞌeⁿto cwii tsuaꞌ ta̱nda̱ꞌ jnda̱ mañꞌeeⁿto ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ sa̱a̱ nmeiⁿꞌ matseitiuya na tjachuiiꞌ joonaꞌ cwii cwii njoom yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ndoꞌ jâ jeꞌ ntyjawaañe ntyja tsjoomya tomti na nluii chquiaachjoowaꞌñe na tseinaꞌ ndoꞌ nncaljo jeꞌ ncheⁿꞌ nnomnaꞌ, nncaljo ndaatsꞌa, nncjaljo nda̱ ndoꞌ nncaljo jeꞌ caxo na cweꞌ manda̱ nntyje tsꞌaⁿ chjoowiꞌ ta̱xmeiiⁿ tseii na nntio tsꞌaⁿ nacjooꞌnaꞌ luaaꞌwaa na nluii chquiaaꞌndyee na matseitiu ja sa̱a̱ tiljeiñꞌa̱ⁿya chiuuwaa na nluiinaꞌ joꞌ chii ñecatseiꞌnaⁿya juunaꞌ cwii xuee.